biawa pwatu ruka hefti <hesitation> hefti hune dhane je gina je tsafi <hesitation> nanon gelo arti gelo sena gelo doka gelo ringel holly jomigel jomigel to biti se faturu mai chanja kolo to biti faturu chanja kolo